Kise'en kito'on tan ki tan kib'el wilik jach jach chich kimentik uja'il <hesitation> ute' limón kik'äk'ik' men ma'an ma'an mixb'a'al utz'akil utz'akil doc tor médico intenej tan tan inmentik wa tulakal ulu- ute' limón wa ma' uja'il ute' pimienta u b'a ma'an a'lo' b'el kimentej ute' jenjibre para kimentej kiwuk'äk' tulakal kites kise'en.